Ondishi ashike omikalo dhili mbali to vulu oku kala wa kaleka onyama yi kale yili muukolele ethimbo ele. Shotango momuthigululwakalo gwetu sho twa kala kowambo ohatu kukutike onyama hayi dhingulwa tayi tetwa tayi ningwa. shaashi onyama ndishi ohayi kala yili me- moontumba oonene. ohoyi tete nee toyi ningi yi kale onde. Shampa weyi ningi yi kale onde ngawo ngweye otoyi gogo momongwa. ngoye otoyi aneke pomutenya yi kukute. Shampa ashike ya kukuta yili nawa ya kukuta. ihayi vulu oku ninga nayi. Oho vulu okuyi lya ethimbo ele lela maara natango konima yethimbo ngele olya ningi ethimbo ele unene ohayi ka kwatwa ngaa kuupuka wulipo. o- omukalo omutiyali oku kaleka onyama ndjoka mutalala. Ngele otatu popi muutalala otatu popi nee iinima yo- yo- yo- yo yehumokomeho. onyama ndji hayi kalekwa moo freezer opo wu vule oku kala natango ya- yili muukolele tayi vulu oku liwa yili muukolele. Ndjono oho vulu okuyi lya ethimbo shaashino ohayiyi mo freezer ndele tayi kukuta ashike. ya kukuta maara natango sho tokeyi tulapo oya talala. Odho ashike omikalo mbali ndishi oku- oku kaleka onyama yili nawa mo- ethimbo ele